صراحة بحب الموسيقى الكلاسيكية عشان بتحمل معنى عميق، عاطفي وتاريخي، وبتمنحني شعور بالهدوء والتركيز. الموسيقى الكلاسيكية بتعبر عن مشاعر معقدة، وبتستخدم آلاء -آلات متنوعة، بس الموسيقى العصرية صح متنوعة، بس إني ما بحبها زيادة، بصراحة بج -بمزاجي بيتأثر وبيسترخي أكثر الموسيقى-بالموسيقى الكلاسيكية.